A ok 这啊 question 就是说问我怎样庆祝我的生日 ho 啊 dan 我也很大了 dan 现今也没有怎样庆祝我的生我的这 birthday lo 心我们说生日 lo ho 生日就是家里晚餐吃一下就是出去和朋友一起啊吃茶一下就是这样再过一年咯

我觉得交通最好的一个呃怎样说咯就是火车什么 ho 要不然你的车的话就是会会堵车你时间花很多在路上那边很浪费去所以说一个一个的地方然后要有火车什么的那些服务人比较容易去哪去哪不用说浪费很多时间在路路

啊,我现在大部分是看听较多啊！这啊基督徒的啊唱歌，啊！多数的音乐国家就是西方的啦！uhm 中国的啊或是西方的就是美国的，名叫什么？有一个乐队名叫 Shane & Shane.

在我们这边马来西亚沙捞越古晋这边的社区小孩玩的比较多都有这叫什么咯跳飞机咯还是玩子咯还是玩塑胶带咯还是跳绳咯这样咯这就是以前我们小孩时我们做小孩时我们玩过的咯跳飞机什么现今现今小孩都要大人有带才会去玩咯不然也不会去玩咯因为这东西像玩五子咯丢五子啊这都是要有大人带了才会玩不然都不会玩咯因为叻问题是现今的啊电话什么那东西就是在那边玩电话很多东西都不会去玩所以说就要有大人带带了才会去玩这样的游戏什么咯跳绳咯呃Jiloppoint咯这样的东西不然的话小孩就是玩电话了咯玩游戏在电话里面都没有时间去玩这样的东西咯

有时候我们会问这个问题说你住在哪里它云是怎样的呃我觉得给砂劳越来讲我们这边人会看见云每次都不一样的款式的是很大很大朵你若去澳洲啊它看上去多数都是蓝色的天很少看到云

校方和家长们我觉得都要很常有联络啦。比如说至少说半年啦，还是说一年，都有一次的在一起聚聚。一个大家的，有一个的交流会。大家可以认识啊，认识啦，仔仔们，父母们知道是谁啦。你才能够帮助小孩的读书上有什么问题啊，才能够讨论这样咯。

我们这社会有很多人叻要需要人帮助有些人因为他们书没读那么多也有些人因为他们身体不好所以啊不能做工有些人叻因为已经老了没那些体力了然后啊也有些人叻种种问题啦种种问题使到我们这社会很多人需要人帮助然后啊也有的是没老公了也有的孩子没父母我们人去帮助帮助人都是好的会帮助若看见他叻很快乐叻你自己也很快乐我相信你帮助人叻得到的那个人叻还没你自己那么快乐你看见到了别人快乐时自己更快乐所以帮助人是很好的我们每个人叻要学下怎么样去帮助人

我现在有一个他说有什么有很有创意的很美的钻石性的东西叻呃啧我觉得也是人手工做出来的呃石头雕出来的还是木雕出来的东西都是一个艺术是一个人的啊啊表达的

因为我也是 suka 唱歌 li

现今手的电话能够做很多的工多数现在我觉得现在的时代他们也要在你手电话里面加钱咯买东西咯还钱咯因为这叻对我来说要你就是要我们个人的资料就是在这里都被他们拿掉

玩水要很小心我有一次去海边的玩玩了被海浪扫了出去扫去很远出去还好叻我会游泳若不游泳的话叻我永移民了咯我也不会在这个世界的了所以说啊若要去玩水那些要很小心然后叻最好自己就要会游泳若不会游泳的人叻最好不要去玩水因为实在太危险了咯不一定在海边的就是在河的咯在湖的咯都是哦然后那学游泳啊是很重要很重要的学游泳叻最好小小时就学因为你年龄若大了叻你会怕冷咯又有没体力咯你很多很多的问题咯ho不能你不能你若要学游泳要小小时那时就去学学若去玩呢你去这海边玩河玩叻呃还是说去钓鱼什么自己较不怕啊

最常看见的就是他们讲最后一次看见猫子很常看到狗子很常看到呃动物的话这两样在古晋最常看到的啦你如果去到山芭的地方可能还会看到鸡那些

对对将来最大的帮助是什么我对将来最大的希望是看见到呃我们 Sarawak 的地这边的人会懂知道上帝祝福我们的东西别的好好利用每一个人都会这这上帝给我们的祝福

这个就是我在公司有一次那个参加那个就是说服装的一个比赛就是说一个比赛设计的一个那个那个比赛那个晚上的时候有一个节目给大家比赛就是说大家比赛下穿的最有那个艺术的那种那个大家都能够看下谁做最像那样

你会兴趣穿什么的衣服叻我会兴趣穿最重要平常就是衣服跟裤就是 T Shirt 跟裤啊最重要会舒服啦最重要会整齐会那有时候还是会选自己会兴趣的色咯啊最重要看下自己会舒服的吗穿会舒服的

待马来西亚看医生太过方便咯你要请专科医生你就去专科医生那边你通知一下说我有现在有这样这样问题我要看你你跟我安排一下什么时间你能够看你若没空不要紧明天也可以不像外国的外国看医生是太辛苦了咯他跟你说啊你看普通医生普通医生看好一下那那止痛药拿几粒给你吃下吃下若其它地方又痛再拿给你几粒吃咯多吃几粒下若看到没有办法叻他才他才给你去看专科医生

我做小孩时我们若是有人结婚我们家小孩很小很孩子很小所以说要轮了才能够去吃酒啊有人结婚有人做寿有人呃啊特别是结婚和做寿时做生生日啊然后阿爸还是阿妈还是阿嫲会带我们小孩轮了去吃酒咯有一次叻因为我们去我们要去泗里街我们家住在诗巫要去泗里街吃酒那天晚上一整晚我都睡不着因为是做么呢我第一次要去泗里街要去泗里街然后要搭去泗里街有什么特别呢去泗里街是从来没去过泗里街在哪也不知道只是是说说会知道说去泗里街一定要搭船搭快艇去搭快艇去从来没搭过船啊所以那天晚上我从我晚上睡不着一整晚不会睡多兴奋多欢喜哇从来没做过的事明天啊我阿嫲才带我去啊泗里街吃酒喔哇要坐船是怎样的呢会看见什么呢你感觉怎样的叻哇这个是我最快乐的时间虽然快乐但整晚不会睡太太幸福去睡不着去这就是我的一个经历咯太欢喜的经历咯

对小孩小小学校有考试有什么看法我觉得考试会好考试因为它看下到底这小孩对读书的里面学的东西了解有多少最主要是说你只能用那个里看这人读书的专心和了解呃再帮助他们

手电话hor 因为现在的什么东西都是在手电话里面我最怕就是说里面的银行的那些资料那些因为我们现在银行钱都在电话里面就是说手电话不见去还是说被人拿去钱在里面全部被人拿出来还是说怎样去所以说电话里面的很对的钱什么那个transfer 什么都是很危险咯所以我说电话会被人不见去就是一个头最痛的

说过去十年里面国家的天气有改变吗啊外在的改变是没有啦只是有时候是觉得说平时是下雨的天现今变成天很热掉平时应该是天晴的地方时间又一直下雨我觉得这就是这样所谓的改变啦

过去5年里面。国家还钱的，啊？不一样的做法。有，你用现钱到用 Cheque，Cheque，再用 credit card。现在开始用这样电。用这叫什么？还电水的就是说，digital 的还法了。

在我们的国家里面啊 nah 到处去在我们自己国家里面其实你只是最需要的一个就是登记咯啊 ID 咯 Dan 你若说去别位国家出国叻时有需要的东西当然是你的护照护照啊 passport 咯啊这就是有需要的东西咯 tapi 最近去英国他们就是用脸拿来认就可以了 lo

我觉得打羽球是个很好的那，再加看的时候是最紧张的[har]。虽然说啊，那打，打羽球也是，tapi在这边sarawak这边[har]，多数马来西亚那人多数是suka看打，打羽球[har]， 羽球，羽球会好，因为很，很有一个，那大家会在紧张那边讲谁赢几粒[har]。你说像打羽球什么，你如果在现场里边看，很紧张啊，因为也很少在这边看见这么大的机会在马来西亚打，打球的啦！

我比较爱做的运动叻就是打乒乓呃打打保龄球游泳这几样是我比较爱做的运动啦只是说呢啊游泳叻我现现今下来不会去游是因为我耳朵会发炎去水跑进去会发炎去要不然的话我很爱游泳的啊游泳打乒乓是平常去打乒乓若有朋友们都是打乒乓我做孩子开始我就是很爱打乒乓乒乓算在学校的时候啊啧一下课咯都跑下赶紧去争乒乓桌打球咯呃这个是我平常比较爱做的运动咯然后现在年龄比较大了啊打乒乓也比较少只只是说叻大多数只是去走走啦跑跑啦去公园走走看看啦跑跑啦和老婆们一起走走聊天啦咯聊天聊天走走啦不觉得咯也不觉得说很累是说还可以做运动咯这就是我的平常的生活上的运动啦平常就是就是会做这个运动而已咯

我住的地方天气长怎样 then 这个地方是叫天气一直都是热的啦没有说是一年里面都有四个不一样的呃季节这边都是热的潮潮潮一年头里面都是潮湿的

我最后看见到猫仔啦最后一次看见的有猫仔有狗仔咯啊有鹿咯白兔咯就是这样咯

国家有什么的千出是说人有不一样的人来的我不是说很清楚你讲什么但是有很多不一样的就是可能是印尼人比较近印尼他们比较多过来就没有回去 then 还有很多就是难民不知还是他们特地在沙巴还有很多菲律宾的人还是印尼的人

现在马来西亚去戏院看戏的不流行了信息现今人多数人家里都有电视什么还是说有些有很大的房间拿来看戏什么ho所以说在马来西亚看戏的啊不流行了现在若去看的话除非是很出名的啦才会有人进去有时候进去整个医院可能只有西西的几个人而已

啊你有看过什么花和什么植物叻我可以说的话就是看见到我自己较注意的我自己看见到我的树后面我的芒果树叻开花了胆木瓜也是有 then 花叻啊没看到什么花

我喜欢的节目也是说是复活节那个耶稣复活的节目那使人了解到耶稣的爱耶稣的死耶稣的复活这都是我们基督徒最基本的啊对我们的啊对耶稣的相信讲我们的信仰

平常时若是说有遇到什么病啊病痛时我反正会去问医生咯因为我有我自己有家庭医生我会去问会去看看医生说到底我是什么问题咯要是看不看不不知道时看不懂那是什么有怀疑这样问题到底是不是这样咯可能我会去再去看车的医生看下他们的意见是怎么样咯不然的话平时就是看家庭医生咯胆也会问朋友们看下看下他们有遇过这样的病痛吗咯有遇到病痛他们是怎么样去去吃什么药咯还是怎么办法还是有什么偏方可以解这样的病痛还是去问医生去问专科医生问多一点医生看下是什么问题啦是这样说咯

以前在学校读历史时读到的东西多数以前的人很常会说是那日本打这边我们沙捞越和马来西亚时那日本人是太残忍砍热人啊什么随便抓人啊随便把人的东西都抢掉啊那是一个很残残忍的一个的事情所以说以前日本人实在太坏了所以说在学校里他们以前大多数都会讲日本人的不好咯

理想里面的 party 还是说庆祝的活动是什么叻啊我觉得理想的是最重要跟人谈天的时间跟人一起会了解的时间和这这这是理想的啦很常我们只是吃

最担心呀哪一个科技我觉得呃 AI 人工的智慧他们那说呃他如果有拿我们的人工的他们就想要被提并且我们的智慧啊上帝创造给的智慧啊那被坏人用掉很不好

福州人， 你那说文化的话，那讲起福州人的话，这边砂劳越的话哦，特别在诗巫的哦，大多人，福州人都是很勤劳，很拼命做工哦。所以说，这个是一个的故事，但是，就讲很可惜有的福州人就说，会很勤劳做，做了给下一辈人享受，自己没有好好的享受。这是一个也不好的一个事情，但是就说福州人是很勤劳啦，很拼命的去赚钱。

理想中的卡的我较喜欢在家现今的年龄叻较喜欢在啊呃科技融入教育中要使教育要会教使到科技可以帮助人在教育上的认识啊这教育也使人知道怎样利用这科技啊对的

我的国家是马来西亚我住的这边Sarawak 古晋我这边的人大多数是哪路来的叻别的地方来的大多数就是印尼来的印尼现在印尼很多呃大多数都是过来做工啦做工下留在这边不要回在这边呃他们看下能够申请呃yuan永久居留权吗咯当然不只印尼人也有中国人then 中国人中国来的人也想在这边拿第二个呃怎样讲永久拘留权咯很多人是嫁过来的还是娶老婆过来的这边到这边下来这边住啦所以说的呃中国咯印尼咯呃这两个地方比较多咯呃因为这边是呃很多人都会说华语的所以中国人会比较喜欢来这边呃Sarawak 马来西亚这边咯印尼叻印尼人书比较容易所以说很多叻在那个kalimantan 那边的印尼人很多都来这边来咯过来是拿工作证有的是拿永久居留权因为这边也有很多华人也有马来人他们会娶这些印尼人做老婆还是说还是说会嫁给那边印尼人还是中国人啦

呃花什么时间什么兴趣可能也可以说是呃学打球还是说学煮饭这就是新的兴趣打球会使人健康讲下煮饭是一个个人因为我有兴趣吃咯还是说呃做研究咯

我在学校最喜欢的科目是[ahh]数学啰，跟那科学啰，这算术啦，科学啦，这这些科目 ahh 都是，都是很很兴趣的科目啰。因为这科目叻 [ahh]很活 [ahh]〔unclear〕我们有那,算术，算术我们要一直做啰，这样做那算术的时候，你会越做越有兴趣，becauce 因为那算术我们会，我们会,用我们的办法用不一样的办法，去解那题目。因为解那题目的时候，我们要，能想，很多的[ahh] 办法[ahh]不一样的[ahh]做法，那我们能够，拿到那个最后它的，它的题目的[ahh]我们知道它题目的答案，所以这题目，我们做下去我们感觉到自己很有那[ahh]好像很有成就感那样，很有那很好的感觉[ahh] 科学呢，这个科目叻，科学这个科目因为我们能够学到很多很多这个世界，不一样的物。当那好像我们用不一样的办法啊，那车[ahh]怎么，我们那车，怎么会振动呐？我们会怎样用到这灯呢？这一切一切的物[ohh]这就是我会会学到很多不一样，现在更更现代的那题目来 ahh 那样的，这样的知识来,我们知道很多这样的东西哦。

对气候的变化有什么看法我觉得气候的变化本来都有的只是有时候这个话题被人利用去可能用这个话题来做他们自己要做的东西啦所以对气候的变化叻要很小心我们不能只听我们要看我们应该做的不要被人控制去

马来西亚的，有很多不同的人。 特别有的是那讲较不好的就是一个。。就是那个土著人， 怎么讲咯，他们就较懒惰，有的就说华人，华人，特别福州人，就比较勤劳做工。有的怎么讲咯，只知道[ahh]怎样花钱，不晓怎样怎样赚钱咯。所以说很多的种族，国家里面[har] 有的是等，等政府，养坏去，住在这边的马来西亚，有的是等政府，宠坏有的，他们这里人的思想较不一样， 就是不一样他们的种族的人有不一样的想法咯。就是不一样的一帮人的就是，做法也不一样咯。

呃手机在哪一个地方说会收不到还是说没没没 service 的地方呀这多数在较较较外面的地方还没有那设备的地方较穷的地方在三芭地方啊有时候就是说会收不到咯啊

所以说我对本地的艺术家还是说艺术我都没很大的啊呃知道所以我也不能跟你说我呀呃改 k k 欣赏谁咯所以 so 啊没这样的呃没意见

我觉得不管做工还是学习还是兴趣里面我的我有较压力的地方就是有时需要跟人沟通咯因为我是一个较内向的人较内向的人所以说较较不会去跟人说话这样只是说自己会去会去解决这个问题咯尽量说做工作上还是学习上啊若不会的还是说有什么问题的会去找人说这谈天问看下怎样解决这样的问题咯其实就是较大的问题就是交际的问题咯交际有时很怕会被人讲会别人骂会被人骗去啊所以说这个是我啊学习上和做工上一个大的问题咯若是我兴趣上有时若是有志同道合的人一起啊这就没有什么压力啦是说说我对这有些东西有兴趣后是怕会被人看不起咯还是什么问题咯热后自己不懂什么问题怎么做的话也是一个压力咯

我的我的家是没很严格的这预算计划因为呃我也只有一个人 so 不一定说很多这样的去打算很多这样自己一个人生活叻较没有这么多这样的预算啦也是上帝的祝福每次都是有够用

在这边马来西亚[har]，旧时代，旧时代的政府就是花钱[har]。这次，这新现在这几年新政府，特别是这几年，就几年几年政府就较不一样。用钱的时候都会好好用，没讲没说乱用一通[har]。就是讲自己随便花乱花的[har]，多数有没花，有的就是,钱就是乱，乱用[har]，都是自己拿去用，都没有完全都是没好好的利用钱咯。就是讲，现在做法还会较好啦，就是讲每一笔的要发展的钱什么都会好好地算好好的，没讲乱，乱花咯